كمية المية اللي نشربها كل يوم تس-تقريبا نشرب فيه لتر ونص ليترتين تقريبا يوميا، يعني حوالي عشرة أربعطعشر ليتر في الاسبوع ممكن هادا هو الرينج.